Për spendi ën po dë menu ëntà che vade a caté suta a ca, nui auti l'uma la furtün-a d'avei tanta gent cha'a cultiva d'roba, l'ort, nui auti cultivuma co d'roba ën l'ort parei l'uma da caté menu d'roba, ma se l'as pa la pusibilità dë felu, pöle co büté la roba sël balcun për ezempi opüra cerché cuaidün vizin a ti ch'a la venda